जौन जौन आदमी सब मेकानिक ओर टेकनिसियन सबवाइ सबके लागी इस्क्रुडाइभ एक औजार के रूपमे प्रयोग होवेला इ औजार से इसब कौनो काम सजिलो तरिकाछे कर सकेला खोले ओलेला स समान खोलेला बनदओनद करेला विना इस्क्रुडाइभर छे कौनो कामेन कर सकइए इहेसे एक र क भुमिका बहुत बडका एकटा चलते बहुत जलदी काम करे सकैए जौन लेवरइ मे काम करेला उहेसे किला उला खोलेला कसेला सजिलो तरिका से काम कर सकाइए ।